Yu guꞌn stse ikets dele tsu lën refri, ber yu guꞌn x̱iysa tiemb ikedz, loxna gunu or kutsëwma bekwaꞌn lën refri nkiꞌn gaknanma ga be stse ikedz, x̱iꞌk nak pchoꞌx stse ikedz ber diꞌltsa uyedoꞌlo lëꞌkga x̱iyla tiemb ikedzu, <noise> porke diꞌltsa lëꞌwu uyudzla sëꞌb gowu gunu lo ndzeꞌb lëꞌwu guꞌnn mal ldoꞌma. yu ga guꞌn xwiyná xkëꞌ minn lo baygiat o lën bols ota lo gits, dzekna xka lëꞌ gunu xiu lën refri xka dzekna ndalc̲h̲a mbidz xkedzu, saꞌnda lëꞌ xkisa x̱iyla mbidz ikedz, loxna gunu nkiꞌn or bekwaꞌb kuma lën refri ikweꞌgax noꞌnda guꞌn wen ic̲h̲aꞌ ic̲h̲ë guꞌn c̲h̲c̲h̲uslola xiudz lo ndzeꞌb gunu guꞌnn lëꞌ sebalal xkomier guslo giuts ga lëꞌwu guslo guꞌnntlo ga ika ilidc̲h̲a gunu gowma, loxna gunu wen gwiygaxma or kumu lën refri bekwaꞌn.